Te piu te piu tʉgay paque ʉm yagchʉcʉ tep cay pʉʉc ʉm yagcʉmʉŋpa ca ʉcʉ piu cap jujpa adios cap ʉm ʉgnugʉyjaypa cay pʉʉk cap pʉpa cay min yagchʉcjaypacay une min mʉk chipa ʉcshi, pichi chipa hʉy waye chipa paque wʉdʉypa y ya cuando wʉti asucaam y cuando ʉm cʉsʉtʉpa a cap min nucpa tumʉ a cap min yʉg wʉctuc cay yʉg min wʉctucjaypa ca min pʉpa ca tʉʉpʉcnʉjʉ ca nuchpa nʉjʉ ʉm pʉpa cʉn todo hʉy pʉc adios cap min pʉtpa min pʉtpa todo bien bien a cap min cʉjuspa adios min cʉjustucpa adios min jabon chepa wʉjʉ wʉjʉ adios cap min tʉŋpaam a min pʉtzpa a min jʉspʉcjaypa cay puju a cap min tʉŋpapʉ pineŋjate a cap min yag sʉspa shim yag caldu chʉcpa ʉ nʉjim cap min yagsʉspa pa mi cʉsʉypa ʉ moli jeeŋ ʉ este mole rʉjo ʉ mole negru ca'sa cap min cʉspaam ca piu ca ca min aŋcuc cʉspam ca familia jeeŋ ca min gente jeeŋ para que mid este nʉmpa que ʉd este piu cʉsʉ pe ca piu para quem yagchʉcʉ pues cʉsa net wa chʉcsucʉ ella casucpa ella chʉcpa y ella wa chʉca pe ca'sa cap min yagchʉcpa ca piutʉgay